Jää e re lóra e kiee’ jmíi’ re lɇ <hesitation> jmí re lɇ ere jmóo tá’ jö dsiii jö kiä’ fíi, e ta jmí’ lýn ro dsii xen kié’ la jna dsa re fáára jö kie’ jí ba ‘nɇ jö xiro e ⱥⱥ ka juý käá dxáá kié’ dsá xiro ää ka juý kää xiñó’ re fáá’ra jö ma re tín jyn dsa i jia’ kuíi kie’ jí ba ‘nɇɇ’ dsíi jö ejmóo líi e my týn jan dsa i jia’ küií re fáára jö e xino mi dxé’n, xino my dxé’n fíi j ó, kie’ tá bi my küú ba ‘nɇ’ e jɇɇ fíi jö, la’ ba ‘nɇɇ’ kö e e re fá’ra Jö e jmí’ re lɇ, jmí’ re lɇ jmóo dsii, jmí’ re lɇ ló dsii kie’ <hesitation> jää la kö úu’ jö e ma re jïï ú’ o ma re ngýn ú’ e jé tⱥ je ‘nⱥⱥ’ jö kie’ jí ba ‘nɇ’ dsíí kö e jia’ kuii ú’ la’, kie’ e re ti e re níí ba kö xiro e jia’ kuíi e re ngýn la ku je <hesitation> jé, jé, ‘nⱥⱥ’ fii re fáá’ra jö ere ngýn jia’ dsii e jia’ kuíi ú’ kie ta e re ti e re níi ba ‘nɇ’ dsíi k´+i jö ráá’ba i.